Пойҳои қавӣ ба кенгуру дар ду ҳолат кӯмак мерасонанд. Аввал ҳангоми гурехтан аз душман. Кенгуру метавонад бо ҷаҳишҳои тезу дароз зуд аз хатар дур шавад. Дуюм ҳангоми ҷустуҷӯи ғизо ва об. Он метавонад бо ин пойҳо масофаҳои калонро тай кунад, то ҷойи муносиб ёбад. Инчунин пойҳои қафо кенгуру ҳангоми мубориза бо дигар кенгуруҳо барои муҳофизат ё нишон додани қувват истифода мешавад.